Toatrandra baka Nôrivezy ndreky zen̈y miôva hôva kà izy matetiky izy mafana koa fa kôtamby ren̈y sirito zen̈y antinanana. Fa kô fa rehefa livera ndreky izy matetiky koa izy misy mahaleny <hesitation> iô iô fo zen̈y toetran-dra bôka Nôrivezy.